Pues ti'i bi'i yë du ka'ay du jedun adëybë o este jedun pakya yëjk adyumbë pues je bi'i xëjk xo'ox, yë xëjk pues ya neyb nak yë tyun, tyam a'ax jëyë'ëp wi'inpyë, je t'sa'a unkë, jë puxkë a'ax kyëx konbët'sëm, ya manit a'ax este je tut'so'otë jedun yoj wi'ijt'snë jën ko'op kudum, ya nëkoyë este je në'ë yëbejkëknë, yaj kan'në xëjk a'ax, nëwë pya'atyjë janam jat'sopë parq que jadun yë kya pi'it's, në ko'oyë kyënë, pues ya oy dun pëkënyëp jadun bi'i kanyëp.